احب العب العاب الفيديو اقعد ويا اختي ونقعد نتنافس فيها نتسابق يكون في هدايا مثلا فلوس شي، ونستمتع فيها في الإجازة ويكون فيه فعالية يعني نسويها عن الملل و اي ان بعد هي تعطيني الهام يعني ان استكشف العاب يديدة، اعرف شنو في السوق شنو الألعاب يعني الجذابة جذي